מ'קען אייביג קוקן אויף סיינס פון די פלאץ ווי- צו זען וואו דו בוסט. אויב- אויב קענסטו טרייען צו רעדן צו די מענטשן, אויב דו קענסט נישט די שפראך למשל קענסטו זיי פרעגן מיט נוצן די הענט, און צו פרובירן אויסצוגעפינען ווי מ'איז. <hesitation> מ'קען נוצן טעכנאלאגיע.